في احد الاحياء الهادئة كانت تعيش قطة تدعى مية. كانت مية القطة فضولية ومرحة تحب استكشاف الزوايا المختلفة في المنزل والحديقة، في يوم مشمس عندما اقتربت مية <hesitation> اكتشفت انها قلادة جميلة مصنوعة من الذهب ومزينة بحجر كريم يتلألأ بالالوان، رائعة كانت قلادة فريدة من نوعها وكانت تشع بسحر غامض. شعرت مية بان هناك شيئا خاصا، بعد ان احضرت ميا القلادة الى منزلها بدأت تشعر بان القلادة تحمل سرا غامضا.